Ia, tômôbily <hesitation> ino ma izy in̈y fivolan̈ana izy? Tsy tômôbily fa karazan̈a masìny <hesitation> findesin̈y miasa tany àby io zen̈y, antony ilàvan̈a izy matanjaka bàka izy in̈y. Ke ampiasain̈a zen̈y izy amy karazana asa maro amy resaka tanimbary. <hesitation> Karazany manôrotôro zen̈y manôrotôro tany. Aviô zen̈y afaka mitondra raha ino izy in̈y? Raha ilain̈y jiàby koa zen̈y masìny io amy fan̈amboarana trano io zen̈y karà ataony jia e. <hesitation> Karà ataony vato ndreky raha karà karàha zen̈y zen̈y.